Zava-dehibe amy tanora aloha ny mianatsy amy université eny satry manampy fahaizany ty mianatry eny, ary azahoa diploma ambonimbony koa de lasa moramora hoazy ny mila asa. Lafa miasa amizay, afaky mamelo ty valy amin'ny anakiny.